Ɓannda liƴƴi e woodi dabbaaji koriiɗi gonɗi nder njiyam e woodi nooda e woodi mbalki e woodi doorinar ruwa e woodi bolle e woodi koolikooliya e woodi koriiɗi.